<hesitation> nteu guaxiñiu kian nañjiadan njiadan guaxñiu y siempre kiau kuando tañjias primero es tajutsan biu kante para biu kapiey que nda para njau y naañ ru liyet njuande ndu ganjadat y njuande date biu kapiey y najuaun mejen kun ru kara pan njuande ntaunan kun ru laiky kun baaun ru ke lame nchaut njuende de ru ndujuy najuaun kun biu kapiey kun gañchiy y ru liyet daljau y bebu nauin njuande juende gajua kumo gajua nda kiuang liy bu liy ke kuent ane mujuye nda njuy liy y uye gajuaye njuande ntebat y uye njuande dauiye biu kapiey njuande dajuauye y tonces naañ naañ mas kua ganu tonces bijiy ya nañ nauin ru mjie kjuende nanaunan y njuene nauin kara kara lami kumo bikiuang njuende naui natidan y nagueman kun nagueman kun <hesitation> kun dapay y nauiban njuande kun kiy ki nju

Mas kampijun kuajau nduanat ru rakiaung kue ma sgaljaung ma sgaljaung kue nep mas tedat kue mjau nkjiuyet kue kara kue sasijiñat y bebu nauin naxijiñan kjuende y jay guaxñiu bi nubit ndudat kara balji ke gama dabejent nask nmadat pa njiaung naui tanjas naui ru ñkiutalung pa nkualp ru mjie y kara ntju ke le tame kataju y mjau katujuly ke takjuat de ru ndujuy nauebat y nakualp ru mjie y nai daua ru mjie ke kuap de ru sankal y bijiy jay guaxñiu tanjas natsau biu ñkiue como le tame maaung biu ñkiue y bijiy naue y ya nakualp kese ru mjie kuandu ndu gamadat dabeje kada le biu manjeu nauep gamadat dabeje pa ke nask njiaung y kian kjuande najañin biu guaxñiu najuaunan kapiay kun ru nep njuaudan y nkjuande nanaunan ru mjiey chiñi nauin kara kjuande ru mjie nanaunan nanaunan kun Ru rakjiaky pagas de ru chiñi nanaunan niña ganu kun kiy kji nkjuande y tsakuaju gariky talung kjuande tsataunban y kjuande nanaunan de ru ndujuy ciñi nanaunan niña ganu y bebu tauin kada ganu tauin nep ver nep naunan nep taguemban ntebat bi nanaunan kjuande kara kji dijiu ke chiñi lami de ru ndujuy nauin nanaunan naguemban nda diñkiay ke lai chiñi de re ganu ndujuy lai de ru de kian nep yut nanaunan y nanaunan kjuande y najuaun nkjuande kapiay kapiay chiñi najuaun orita ma nui chiñi niña ganu ma nui nkjuande nda kante pa ke njuadat liyet ma nkjiau y kjuande nuibat ver nep ñjiung kue kara nuat ver nep nue chiñi pa ke ndu ñjiaung kun lanjuadat pues siempre de ru lame xiau nep ke tauin Kuent tanaunan tud ganu aveceskji kun mbiu aveces kun diñkiay de ru ndujuy chiñi lai pero biu ntju ni ninau namip kuent ru xiñiaunt ru chjijiñ. <hesitation>